Pos ya se sienti ala genti más resolgá i quasi que contenta. Pala meyudía ya se ven los gangus con genti echandu, tomandu i palrandu mu animosa. Entovía es día de dil a escuela peru tamién se puei dil ya a anguna cosa coltural paí, que siempri ai o tamién se puei dil a cenal sin tol barulleu delas finis de semana. Mira, sí, essi es güen acuerdu pa esti juevis venieru.